Cara memasak atau menyediakan hidangan kegemaran saya tu senang saja, sangat-sangat senang. Saya suka nasi goreng, jadi cuma perlukan nasi, bahan perencah bawang apa semua, cukup, semuanya benda-benda yang asas yang ada di dalam rumah, di dala-di dapur yang cumanya kita perlu olah saja dia untuk jadi makanan istimewa, lain daripada yang lain.

Perubahan cuaca Um sepuluh tahun yang lalu tidak sebegitu ketara Um dirasakan kerna kami biasanya mengalami cuaca panas dan kering sahaja Um makanya, ada masanya panas dan ada masanya Um kering. Um Begitulah.

Pakaian yang saya suka pakai iaitu baju T Shirt sebab baju T Shirt ni mudah tinggal kita sarung saja sudah sep siap sebab kalau mau baju lain memang susah lah jadi T Shirt ni senang ringkas jadi sebab itu lah saya suka pakai mudahkan dan menjimatkan masa.

Nama bintang ialah bintang kejora, bintang suria dan bintang te- telantik buruj ialah Um macam saya lahir bulan sebelas ialah sagitarius.

Um Melalui pengajaran, tunjuk ajar dan segala nasihat-nasihat yang diberikan supaya Um kita berjaya dalam kehidupan kita.

Cara kita pastikan pelajar sekolah tu bersikap baik antara satu sama lain yang pertama sekali kita tingu cara perwatakan dia bercakap dengan guru, cara perwatakan dia bercakap dengan kawan-kawan dia dan juga pergaulan dia macam mana. Kalau kita sudah nampak dia kasar bererti di situ dia mungkin ada kenakalan dia sedikit.

Ubat ubatan tradisional macam kunyit hidup boleh digunakan biasa digunakan untuk orang selsema ka begitu di taruh di dahi daun kunyit ada juga serai serai wangi yang boleh digunakan Um dijadikan untuk di mandi direndam dengan air panas suam kita mandi Um orang tua cakap untuk buang angin angin dalam badan.

Um Mula-mula orang pegi mendaptar lepas Um mula-mula Um buat anu dulu Um apa ni Um penamaan calon lepas itu dia tetukan bila hari mengundi. Hari mengundi, pigi mendaptar dan seterusnya buat pengundian lah.

Sebelum memulakan Um memasak kita perlu menyediakan bahan-bahan utama untuk memasak dan penyediaan itu hendak lah sentiasa bersih dan apabila sudah makanan itu dapat disediakan baru lah dihidangkan. <noise>

Genre muzik kegemaran saya saya suka genre muzik yang menenangkan soft-soft begitu dan juga Ada elemen <noise> elemen Jiwa itu maksudnya orang bilang jiwang lah Um begitu.

Um Program radio tempatan yang saya Um minat dan suka dengar adalah program Um Sabah Bah ini merupakan rancangan radio yang selalu Um saya ikuti Sabah bagus.

<noise> Um Pakaian-pakaian yang sa- yang paling saya suka pakai ialah t-shirt, kemeja dan Um baju melayu Um dan kurta.

Um Saya suka warna biru saya suka warna biru sebab saya rasa warna biru tu tenang dan saya rasa warna biru tu cantik jadi saya mimang suka warna biru.

Tarian di komuniti saya ialah Um dalam suku kaum Bisaya ialah tarian suku kaum Bisaya dan muzik tradisionalnya kulintangan.

"Sekarang kan dalam dunia perniagaan ni atau berdagang orang bilang paling senang guna Um itu telefon bimbit tidak payah bawa duit yang penting itu kedai dia kena ada QR code lah tinggal kita ""scan""saja sudah ""settle"" tebayar."

Um Sentiasa berjimat cermat dalam segala hal, beli Um keperluan yang perlu sahaja, elak membazir.

Harapan terbesar saya untuk masa depan adalah saya ingin menjadi contoh kepada anak bangsa saya, saya ingin menjadi kebanggaan kepada keluarga saya, ingin membantu negara saya, bangsa saya dan saya ingin memartabatkan bangsa agama dan juga budaya.

Um Pemuzik <noise> dan penyanyi atau penulis Um yang saya suka ialah Um M.Nasir, Ajai, Um Absyah Harun, Um dan ramai lagi lah.

Artis tampatan kalau Malaysia saya suka Dato' M.Nasir sabab dia punya lagu tu sioklah bila kita dengar, tidak ada dalam lagu-lagu orang lain dia punya sani kata lagu tu ada maksud tersendiri yang boleh bagi pengajaran pada kita.

Menjaga kesihatan yang baik mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga mengamal-mengamalkan cara hidup sihat.

kegambiraan yang besar saya apabila anak-anak saya berjaya anak-anak saya mendapat pekerjaan yang baik-baik itu la pengalaman yang basar saya rasakan.

Penggunaan Um perbe-bankan dalam talian satu teknologi yang baik cuma ada baik dan ada buruknya cuma lebih kepada Um memudahkan urusan kita seharian lah kalau kita menggunakan perbankan dalam talian.

Kalau saya, saya suka permainan video ni melalui talipon sebab macam siuk bah permainan video terutamanya main itu mobile legend, dia dapat Um membantu kita concent- Um ini fokus.

<noise> Kebimbangan saya tentang telefon bimbit ini adalah yang pertama sekali, penggunaan yang melampau. Sebab, saya perhatikan apabila kita terlalu menggunakan telefon bimbit dalam tempoh jangka masa yang lama kita akan mudah rasa penat dan juga lesu. Ataupun kita akan mudah cepat betul mengantuk jadi bila kita sudah mengantuk kita akan leka untuk melakukan aktiviti lai-

Cuaca hari ini sangat baik tidak juga panas tidak juga redup baik sangat hari ni.

Mengamalkan cara hidup sihat terutama sekali kekerapan bersenam, mengamalkan pemakanan yang sihat, makan makanan yang seimbang dan berkhasiat, elak makan yang, elak makanan yang menyebabkan kesihatan terganggu.

Cuaca panas.

Um Dalam budaya kami tiada menjaga orang yang mati kami budaya komuniti kami banyak bangsa kami sudah banyak Um kebanyakan beragama islam jadi orang yang mati sebelum dikuburkan biasa di rumah dalam beberapa jam keluarga lah Um baca Yasin ramai-ramai dan dikuburkan Um orang mati tidak disimpan dalam beberapa hari Um dia tidak lebih dari dua puluh empat jam biasa memang komuniti kami akan kubur.

Um Penggunaan perbankan dalam talian itu adalah salah satu cara yang yang baik maksudnya di sini itu adalah teknologi yang memudahkan kita dari segi berurusan untuk memindahkan wang dan juga menyimpan wang untuk melihat Um apa ni kita punya simpanan tu sentiasa berapa dan memudahkan kita dari masa ke semasa.

Bagi saya makanan yang tidak sihat ni ada tiga satu makanan yang manis satu makanan yang berminyak atau bergoreng dan satu lagi makanan segera tapi kadang-kadang kita ni pandai juga mencari tu makanan semua jadi kita boleh mengambil lah makanan tu tapi tidak payah banyak.

Muzik yang saya gemari adalah genre Um slow rock, Um jazz Um dan tradisional ini merupakan Um genre muzik yang Um saya gemari dan suka Um mendengarnya apabila ketika tenang.

Program radio tempatan yang paling saya suka adalah radio Sabah FM. Saya sentiasa dengar radio Sabah FM. Sangat-sangat saya suka sebab sesuai lah dia punya cerita dengan isu-isu semasa dan juga radio Era.

<noise> Artis-artis Sabah yang berbakat yang sentiasa menang beberapa penampilan yang mengagumkan.

Perasaan saya apabila sukan berpasukan ini sangat baik sabab dapat membantu kawan-kawan antara satu sama lain berbandingkan secara individu.

Ya saya memandu kereta dan saya juga boleh pandu motor sebab kalau kereta saja kalau masa tu tiada kereta ada motor saja kalau tidak dapat pandu mana boleh jadi orang bilang kalau boleh kita pandai dua lah kerita sama moto.

Apa saja perniagaan yang buli memberi keuntungan Um dalam komuniti kami lah yang buli membantu dan buli berhubung yang boleh digunakan mungkin pertanian kalau kami banyak pertanian jadi ada perniagaan yang berkaitan dengan pertanian restoran dan kedai makan lah.

Saya mengharapkan kepada anak-anak saya semoga durang Um berjaya dalam Um kehidupan dunia dan akhirat Um kebiasaan ibu bapa mengharapkan supaya Um anak-anaknya berkehidupan masa depannya lebih baik daripada ibu bapanya.

Tampat suci ialah tampat di Mekah pergi menunaikan haji di Mekah suci di Mekah Um itu lah tempat istimewa bagi keluarga saya.

Apa yang saya harap saya boleh menggunakan teknologi itu dengan bijak maksudnya bijak di sini saya bukan saja-saja tingu Tik Tok tu sekadar suka-suka tapi saya boleh guna Tik Tok tu untuk menjana pendapatan dan juga untuk membantu mnyebarkan idea atau pun ilmu kepada orang ram

Cerita kanak-kanak tempatan yang popular seperti Um cerita Doraemon, Omar Hana dan cerita kanak-kanak.

Pergi jumpa Doktor lah.

Projek kreatif saya belum pernah ada buat, belum, inda pernah lagi buat projek kreatif tapi untuk Um projek-projek lain pernah lah buat, yang bagi libat semua orang, orang datang ada tapi untuk projek kreatif saya belum pernah buat lagi.

Iklim di tempat saya ialah Um iklim khatulistiwa atau tropika dengan anggaran suhu tiga puluh dua celsius Um bagi kawasan tanah rendah dan purata suhu dua puluh satu celsius bagi kawasan tanah tinggi.

P Lamree pelakon kegemaran saya P Lamree.

Pihak sekolah dan ibu bapa saling membantu dalam mendidik anak-anak adalah melalui perbincangan setiap bulan ataupun perjumpaan dalam tempoh masa dalam seta selama setahun pelajar itu bersekolah adalah perjumpaan ibu bapa dan juga guru untuk saling berinteraksi lah antara satu sama lain untuk bertanyakan perkembangan anak dari semasa ke semasa.

Pada ketika ini kanak-kanak di zaman sekarang ini di dalam Um komuniti saya mereka lebih gemar kepada Um sukan-sukan yang lasak berbasikal berbola dan ada juga yang gemar dengan Um teknologi terbaru sekarang Um menggunakan telefon bimbit.

<noise> Um Mengikut situasi semasa Um mengikut situasi semasa dan juga mengikut Um apa yang diniagakan.

"Telefon bimbit yang saya guna saya ""postpaid"" yang saya bayar bulanan Um apabila gaji saya bayar lah melalui ""online""[Um] ""transfer"" ""online""."

Masa saya kacil dulu-dulu banyak batul Um apa apabila saya besar banyak betul saya mau jadi seperti Doktor lah Polis lah macam-macam saja masa kecil itu.

Perasaan saya bila berjalan jauh terutama sekali pergi bercuti lah atau pun pigi tempat-tempat yang menarik saya rasa sangat-sangat seronok saya rasa masa saya tu sentiasa terisi dan saya berasa macam Um apa ni cas-cas negatif tu terbuang dan terganti dengan cas yang sangat positif.

Um Sekarang saya suka kerja Um menanam buah-buahan atau sayur-sayuran kerana dia boleh mendatangkan hasil untuk meningkat Um pendapatan e-ekonomi harian kita.

Sebenarnya telefon bimbit ni ada keburukan dia juga sebab telefon bimbit ni melalaikan kita sebab kita ni sekarang tidak buli lari dari telefon bimbit apa-apa mesti tingu telefon bimbit semua info-info pun mesti tingu telefon bimbit dan kadang-kadang fokus dengan telefon bimbit sampai kita tidak tebuat karja.

Um Kita kena makan makanan yang sihat, saimbang dan kita mesti berihat yang cukup, Um tidur yang cukup dengan demikian kita akan Um ma-ma-marehatkan minda kita sendiri.

Um Mengikut situasi semasa Um jika ada peluang, jika ada peluang menggunakan teknologi akan digunakan dengan lebih baik dan belajar lebih baik.

Um Tanaman yang saya telah tuai ialah seperti Um durian, durian telah pun menghasilkan buahnya itu la yang saya tuai.

Lawatan ke lautan, ta-tasik ataupun sungai adalah satu lawatan yang sangat menenangkan sebab ia berkaitan dengan alam, apa-apa lawatan yang berkaitan dengan alam semestinya adalah suatu lawatan yang memberikan kita inspirasi, ketenangan jiwa dan juga ia membantu memberikan kita satu tenaga yang positif.

<noise> Harapan untuk masa depan adalah hidup saja di dalam kehidupan tu dunia dan juga di akhirat.

"Cabaran usahawan untuk berniaga di tempat kami biasa kekurangan modal, modal tapi bila ada modal untuk bersaing sama orang lain dan kalau dalam masarakat bisaya ni tidak ada ""support-support system"" suka dengki mendengki lah bukan macam komuniti lain. Tidak mau membantu sama-sama untuk memajukan perniagaan dalam bangsa sendiri Um itu dia punya antara cabaran utama lah Um mereka lebih percaya durang mereka ti- Um durang ni tidak yakin yang komuniti sendiri tu boleh berjaya. Itu masalah utama. "

Saya tidak meman membawa kereta atau pun motosikal yang kenderaan yang saya pandai saja ala menunggang basikal sahaja.

Memang sangat-sangat ada, memang ada berbeza umur menggunakan teknologi yang sangat berbeza memang ada, sebab saya perhatikan orang-orang muda seja yang banyak menggunakan teknologi yang terkini sedangkan orang-orang yang sudah berusia itu ada sesetengahnya menggunakan tapi ada sesetengahnya la-lagi masih lagi belajar untuk menggunakannya.

Um Menjadi seorang Jururawat Um dapat membantu menjaga kesihatan para pesakit dan juga komuniti supaya kesihatan mereka sentiasa dalam pemantauan dan terjaga.

Dalam masarakat saya, <noise> Um cara penggunaan Um pembayaran hutang itu tegantung kepada jinis utang yang kita Um bayar. Kalau dengan Um masyarakat kita sendiri, kita guna contohnya wang tunai. Kalau di dalam Um bank, kita guna banking lah atau telipon bimbit.

Um Samasa saya di universiti saya diberi talipun untuk berhubung oleh kawan saya biar pun talipun tersebut sudah buruk tapi masih boleh bercakap masa itu saya rasa saya sangat bangga biar pun talipun itu sudah buruk maksudnya suda lama lah.

Buat masa ini tidak ada lagi teknologi yang dirisaukan sebab buat masa sekarang semua teknologi pun Um saling berkait dan saling memerlukan di antara satu sama lain maksudnya saling-saling membantu penggunaan teknologi tu ada kelebihan masing-masing.

Cuaca pada hari ni kelihatan cerah dan Um kadang cuaca hari ni kelihatan cerah dan kadang-kadang cuaca pun tidak menentu jika pagi dia cerah petang dia akan mendung.

Iya ada beberapa jenis tarian dalam kami punya komuniti terutamanya Bisaya iaitu tarian liliput, tari-tarian sayau anak kuda dan juga muzik tradisional bermain kulintangan itu la itu.

Macam mana mencari peguam di negara kita adalah yang pertama sekali kita kena tanya kita punya ahli keluarga terdekat kita dulu berbincang macam mana. Yang kedua kita akan pergi di maksudnya kita akan pergi di jabatan-jabatan yang berkaitan untuk bertanyakan dengan lebih lanjut lah.

Um Dengan cara kalau dalam satu masyarakat tu acara kesusahan ka apa ka Um di sanalah kita boleh membantu mereka.

Saya suka bacuti pigi tempat tempat yang tanang yang tidak ada bising yang saya tidak ada pikir tentang keraja saya saya suka saya mau lari sekejap daripada keraja-keraja saya yang saya tidak payah bawa kerja saya Um sebab untuk betanang sekejap lah daripada dunia keraja kita.

Haiwan yang biasa ada dalam komuniti kami iaitu kucing sebab hampir setiap kampung tu di rumah dorang memang ada kucing memang ada pelihara kucing sebab kucing ni bikin kawan orang bilang bikin supaya bikin kita senang-senang hati jadi itulah memang ada kucing.

Um Saya yakin dengan Um semua bank yang ada di Malaysia ini. Durang ada cara untuk Um memastikan bahawa kita itu selamat Um daripada Um dikeluarkan atau dipakai Um kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Apa yang saya mau jadi bila saya sudah besar adalah saya mau juga jadi guru saya mau juga jadi seorang pendidik sebab saya sangat-sangat sayangkan pendidikan dan saya sangat-sangat suka ajar orang.

Um Tumbuhan yang selalu saya nampak Um hari-hari ialah pokok pisang kerana pokok pisang ada ditanam di sekeliling rumah saya dan juga Um rumah-rumah jiran selain pokok pisang saya juga selalu nampak Um pokok mangga dan pokok durian yang ada di tanam di sekeliling Um rumah saya dan terdapat banyak Um pokok-pokok itu di tanam dalam ku- kuasan kampung saya.

<noise> Um Kurang <noise> kurang respon dari s-[Um] kemasyarakatan Um dengan cara berbeza Um kadang Um tidak mengenali di antara satu sama lain Um tidak bertepatan dengan penduduk sekitar.

AI ini adalah Um apani teknologi yang baru jadi cara m-mau- boleh digunakan dalam kehidupan seharian ialah mempelajarilah benda-benda yang baru seperti Um kemputer, talipon Um begitulah caranya.

Peristiwa barsajarah ialah peristiwa tentang kemerdekaan Malaysialah. Kemerdekaan Malaysia, macam mana Malaysia merderka, negara merdeka Um macam mana Um diorang pemimpin-pemimpin lama dulu mendapatkan kemerdekaan untuk Tanah Melayu, lepas tu macam mana Malaysia Um Sabah masuk untuk bersama-sama dalam pembantukan negara Malaysia.

Um Saya tiada ada lesen jadi saya tidak memandu untuk sebarang kenderaan lah buat masa ini tapi saya sedang belajar lah untuk Um memandu.

Pendapat saya, penggunaan perbankan dalam talian ni bagus sebab memudahkan urusan. Macam dulu kita kalau mau 'bank in' duit sama orang kita kena pigi bank dulu tapi sekarang mudah kita hanya menggunakan telepon bimbit untuk mengirim duit. <noise>

<coughs> Um Cerita kanak-kanak yang Um tempatan yang popular kepada ketika ini merupakan Um Ipin dan Ipin dan Upin Um ini di mana-mana di seluruh Malaysia ini Upin dan Ipin ini rancangan kanak-kanak Upin dan Ipin ini Um sangat popolar.

Bermacam-macam Um serangga tetapi yang ada adalah seperti kumbang dan juga Um kupu-kupu.

Tokoh sejarah dalam negara saya ialah Tun Mahathir Muhammad.

Um Banyak-banyak tugas terdapat di sini Um di tempat kita yang kita suka adalah seni silat.

Cara saya jaga kesihatan adalah yang pertama saya buat aktiviti yang saya suka aktiviti sukan yang santai-santai tapi Um memberikan manfaat. Yang kedua, saya tidak suka beri tekanan kepada diri saya kalau kerja tu menekan saya akan ambil masa untuk buat secara perlahan-lahan tidak suka memberikan tekanan kepada diri sebab Um kita terlampau stress pun tidak juga baik untuk kesihatan.

Um Kalau pelajar di seluruh satu sekolah tu agak besar agak susah juga tapi Um kita sentiasa bagi nasihat Um kita mesti selalu jadi contoh kalau cigu kita mesti bagi contoh sama duranglah, kita mesti bersikap baik dan kita mesti selalu kasi nasihat Um pada diorang supaya bersikap baik kepada kawan-kawan diorang.

Pelakon yang amat saya gemari adalah Tan Sri P Lamree Um kerna arwah Allahyarham ini merupakan seorang pelakon penyanyi yang amat berbakat pasal seni suara sehingga kini belum ada pun yang boleh menandigi kehebatan beliau.

Um Dengan ada nya menubuhkan penubuhan PIBG yang menghubungkan antara ibu-bapa dengan guru-guru dan anak anak-anak di sekolah begitu lah cara nya dengan menubuhkan PIBG.

Um Bangga dengan kejayaan diri sendiri bangga dengan kejayaan anak-anak dan juga bangga dengan kejayaan saudara-mara dan kawan-kawan.

Makanan yang sihat dan berkhasiat semestinya Um makanan yang banyak sayur-sayuran dan juga makan Um buah-buahan dan pastikan makanan-makanan yang kita makan itu dicuci dengan bersih dan dimasak dengan betul.

Sistem sosial di peringkat atas agak bagus boleh bantu. tapi bila dia berlanjutan ke bawah, ke bawah dia macam ada gangguan-gangguan lain yang kadang-kadang sesuatu perkara tu tidak sampai kepada yang sepatutnya.

Dokumen yang diperlukan untuk bergerak di negara sendiri atau negara jiran ialah yang pertama sekali semestinya ic kad pengenalan, Um sijil kelahiran jika diperlukan juga dan juga passport lah itu paling penting.

Tarian Um atau pun muzik tradisional mimang ada Um yang biasa dibawa oleh Um remaja me remaja remaja-remaja pada satu satu majlis atau perhimpunan.

Perkara yang Um dipilih di komuniti masing-masing dia haruslah Um jujur, ikhlas dan amanah dan mampu melakukan Um tanggungjawab yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk kebaikan Um masyarakat di-di dalam komuniti.

Ubat-ubat tradisional yang dapat yang tempat saya iaitu ubat-ubatan seperti daun-daunan, Um itulah ubat-ubat tradisional.

S-saya bangga dengan diri saya saya bersukur dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik saya tidak dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah saya bahagia dalam kehidupan saya dan keluarga saya dan anak-anak saya itu yang saya banggakan.

<noise> Um Tidak banyak hiasan yang saya miliki Um cuma saya ada Um kraftangan berbentuk Um candrahati, Um tempat piasa parang, Um dan tikar serta bakul yang diperbuat Um daripada bahan Um Rumbia yang berasaskan kesenian produk yang dibuat oleh suku kaum Bisaya.

Harapan basar saya ialah untuk melihat anak-anak saya berjaya semua dan mempunyai pekerjaan yang baik-baik.

cara yang terbaik untuk Um sepadukan pendidikan dengan teknologi adalah pembelajaran maksudnya setiap apa yang kita ajar kepada kanak-kanak tu berasaskan kepada teknologi maksudnya kita boleh gantikan buku itu apa kandungan dalam buku itu kita gantikan dalam bentuk teknologi tapi dalam bentuk yang lebih mesra dan memudahkan.

Um Faedah teknologi adalah dia mudah semua berada di hujung jari tetapi risiko menggunakan teknologi juga ada di mana Um buli menyebabkan kita tertipu dan kadang-kadang ada yang menggunakan kesempatan ini untuk melaku sesuatu yang tidak sihat kepada orang-orang lain.

<noise> Selalu kata nasihat yang kita berikan kepada anu adalah sentiasa bersabar Um dan berdoa Um kita tidak terlepas daripada merindui keluarga kita tapi terpaksa berjauhan karna Um kita ini me- untuk mencari Um kewangan untuk diri kita dan keluarga

Apa yang saya banggakan saya bangga dengan ibu bapa saya sebab berjaya membesarkan kami adik-beradik walaupun Um dulu ada lah kesusahan kesus-kesusahan yang dihadapi dan saya bangga jadi anak mereka.